la kú mý töö re lí juó' rejmaara üü re kiéra jö relí juó're jmaara kiä' üü re kiöö re lí juó' rejmaara péé' e re kiéera.